Yake motoro magattiki lattu pake mace, bisasa tui masalip salip <hesitation> yare to na ku akkido iyyakiorang, <hesitation> tapi tadi apami iyarettana ganna doi motoro. Yaki oto dipake tena naruaki debu, tena kenalki urang, tedi duka di bokka. Mesasaiki mangase, <hesitation> tapi are to ake dipake ake dipakei allo alloi nakuetki macet den duga to <hesitation> tapi <hesitation> lebih maballo motoro di pake nasaba lebih epektip tena paressaiki. <hesitation> Yake la pakeki tu motor iya mi to akke pas pas macet iyamute motoromi dipake eki lakuki lao dipasara, lakuki balanna <hesitation> solata, lakuki raka belli kande, lakuki warong warong kandappi. Mawallo ntu motoro di pake pa tena ma sessa. <hesitation> Yake oto di pake to, ake lao laoki pasar masessa, labeki di buruonna solata masessa duga. Yakkai biccu loronna <hesitation> ke lallekki lako anjoki lao alli kande pada duka makasiang masessaki nasaba kanapisia na lamangotoki. <hesitation> Ke motoro muda maro luka la apa lagi rawa nasaba la di <hesitation> disullei piolinna, disulleipi, la dibissaip tu motor, la di ganti syappi kapa bannya supaya magatti puppu aketentu duka pada basyaria <hesitation> na disullei duga olina ludani oto la di sellei di sellei akinna na di bissai asena. Na di propena na dibissai ladisele duka banna. <hesitation> Demuki harus duka deng bang nabang serepna. Nakiye lako parakaiki motoro lao ke bengekel bengkelna solaku desa laku sellei olinna anduka si oto to. <hesitation>